Tikuv mashinasining funksiyalari judam ham ko'p. Uni oddioy so'\zlar bilan tushuntiradigan bo'lsam tikuv mashinasi bu ustingizdagi kiymingizni yoki hohlagan turdagi narsalarni tikuvchi vosita yani bitta matoni ikkinchi matoga ulovchi vosita sifatida tushunishingiz mumkin. Uni tikuv mashinasi orasiga qo'yib oyoqingiz yordamida yoki hozirgi zamonaviy tikuv mashinalari bilan qo'lingiz yordamida ularni bir biriga bog'lashingiz mumkin.